Nemwi ichi ntu chino kulola kaani chikwi ikumba ipanga utandawazi, utandawazi uwingila knu mumpangaai na iti pelekea antu wingi iyam taya Mungu na yakufua tu tandawazi koo iti pelekea pia antu yanu kuloleka kwamba yakuingila katika matatizo yano chita manyike kwamba ela fikapi au chikomo chaochani koo utandawazi suu ingila kani na upelekea kulete lantu iya tali hivo ku yashauli antu embu yam- ya- yamlonde kwanza Mungu alafu mambo yayaye kufuata akupita sile kama ile kwamba akupita silevi ivo nkuwia kuyashauli yao mbengata vivya yamtukuza kwanza Mungu alafu mambo manina yafuate